مِشان أنواع البهارات بيوجد عدّة أنواع من البهارات هيّ لا تسهّل الأكل والطّبخ وحتّى تطلّع ن- نكهة الأكل طيبة. وهيّ في منّا أهم شّي هيّ الخلطة الّي نحن منتّكل عليا كلّياتنا وبالأخص <hesitation> الشّرق الأوسط يلّي هيّ الخلطة السّبع بهارات، فيّا اشيا من كل شي يعني من كل شي في بالطّبيعة موجود فيّا هيدي وأهمّ شي إنّا بتعطي نكهة طيبة للأكل. وفي كمان خلْطات مُتعدّدة للّحوم، <noise> والدّجاج، والأسماك، وصفات التّوابل وال- كذا نوع- نوع منُّن ومِنّا- <noise> ومِنّا هيدا بي ساعدنا على طعمة الأكل تكون طيبة وتكون <hesitation> ما فيّا ريحة زنخة، ما فيّا ريحة <hesitation> شي إنّو ما نئدر نتقبله. وبعدين بتساعدنا على أنواع البهارات الشّهيرة الّي هيّ متل الكمّون والكمّون منستعمله للملفوف، منستعمله للرّز، ومنستخدمه كمان مِشان النّفخة ومِشان الغازات. وبعدين في عنّا الهال <noise> بنساعدنا الهال على القهوة العربيّة، ومنحطّه بالحلويّات، وبالأطعمة ولطلّع ريحة حلوة. وعنّا القرفة، القرفة منستخدما كمان بالحلويات، وبالطّعم- وبالأطعمة الموجودة الدّسم، والكبسات يعني الكبسة الّي منستعملا. وبعدين في هونيكة عنّا الزّنجبيل منستخدمو للزّنجبيل أكتر الشّي مِشان الغازات ومِشان <hesitation> إذا واحد عِندو رشح بي خلّي الواحد صوتو مِرْتاح ومِنو متضّايئ. وفي عنّا مزيج البهارات الّي هّو من توابل الفلفُل الأسود مألّف هيدا من الئرفة، ومن الكمّون، ومن بهار الأسود، وفي عنّا الكركُم يلّي هوّ بيعطي لون للطّبخ يعني بيعطي لون دهبي بيطلع كتير حلو.